أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغيير المناخي، فالظاهرة هذه تهدد البيئة، وتؤثر على حياتنا بشكل مباشر، الإحتباس الحراري مثلاً، وتلوث الهواء، وندرة الموارد، كلها مشاكل مرتبطة فيها، إذا ما اتخذنا إجراءات سريعة، راح نواجه في المستقبل عواقب وخيمة جدًا.